أنا ودي إني زور الاماكن ما روحتها قبل هي اماكن الادغال- الادغال الافريقية والغابات الأفريقية ، وكيف إن بنشوف النمور والاسود والفيل والزرافة وهيذي الحيوانات العچيبة والمخيفة ، وفنفس ذات الوقت هي حيوانات بتدل على سبحإن الله كيف إنه الله هذا التوازن البيئي ما بين هذي الحيوانات وكيف إنهم عايشين كلهم مع بعضهم.